نصيحتي لك يا صديقي انه التمارين الرياضية مو بس قاعدة تفيد جسمك، كمان تعزز مزاجك وتخليك تحس بنشاط، فابدأ بخطوات بسيطة وحاول انه تحط لك هدف صغير تحققه، <hesitation> كل ما حققت حتزيد عزيمتك، وتذكر دايما انه كل دقيقة قاعد تمارس فيها الرياضة هي استثمار في صحتك.